Alura të lash dhëmbët mirë, merr spacolinin, i vu dentifriçin sipër, e shplan me pak pak ujë e zë fill e fërkon belu me vjersh dhëmbët, si ë çë i fërkove një për një, pushtin e pran shplan gojën.